اشرح كيفية الاعتذار بصورة صحيحة لشخص ما. ابدأ بتقديم الاعتذار بصدق وبوجه صادق بدون تردد قل "أنا آسف" أو "أعتذر" بوضوح، وخلك مباشر في كلامك وضح سبب الاعتذار لانه يساهم في فهم الطرف الآخر لموقفك استمع له زين ولا تقاطعه، خلي مجال له يعبر عن مشاعره